تري الموضوع بسيط في بعض التمارين اللي راح ممكن تساعدك في حل الموضوع دا. مثل مثلاً إنك لو راح تقدم موضوع محدد إنك تسوي كذا قدام المراية أكثر من مرة وتدرب نفسك. أو تسويها قدام اخوانك الصغار. بعدين عود نفسك إنك تاخذ نفس عميق قبل تتكلم <hesitation> قدام جمهور بحيث انك تهيئ نفسك أكثر